<hesitation> Zava-maneno sofina fantako zô a: <hesitation> flute a, de saksa a, de farara a, de trompetra, de bapampa, de ake koa mozika.